<noise> Amy resaka tsinjaka ndreky hira zen̈y ndreky la mozika, irô Afriky dio Sioda àby iô zen̈y, man̈ana nin-drô manôkan̈a ze, amy stilin̈any, avô maro karazan̈y koa. Abaka iô <hesitation> resaka mariazy iô koa zen̈y ten̈a miavaka ary irô tsy andra araiky fô mankalaza raha iô ô. Andra maromaro zen̈y mankalaza mariazy iô fô, karà ze. <noise> Avô misy la fety zen̈y ataon-drô isaka taon̈o. Fa tsy azoko honon̈o tsara zen̈y raha iô ho an-drô tsaiky viavy àby io.